أنا نتمنى يكون عندي ضعف تاع الدراهم ماشي ضعف تاع الـ العمر تاعي. <hesitation> إلا كنت نكون نقدر نقعد صغيرة و بصحتي ماعليش لكن أنني باش نـ نعيش ضعف عمري، الـ <hesitation> النصف الآخر راح نـ نفوته غي مع الكُبر و المرض أصلا ماحش نستمتع بحياتي. لكن إذا كان عندي ضعف تاع الدراهم، نقد نعيش قاع التجارب لي كاينين في العالم و و نشوف بزاف حوايج و نـ نجرّب بزاف حوايج.